أفضل المكالمات الهاتفية لأن في المكالمات توصل الأحاسيس والنبرة- النبرة بشكل أوضح، أما الرسايل أحيانًا ما -ما تعكس المشاعر بشكل لطيف، ما تجدرين توصلين للوضوح.